Misaotra anao. Tsy haiko izay hataoko raha tsisy anao nampindram-bola ahy. Efa betsaka ihany izay fangatahana tolo-tanana nataoko tamin'ny mpiara-belona izay kanefa tsy mba nisy nangoraka ahy mihitsy raha tsy ianao. Ankehitriny aho afaka mitsabo tena soa aman-tsara noho ianao. Aza manahy fa onerako daholo ireny vantany vao sitrana aho.